Nilai- nilai ni sudah pasti <hesitation> amun ulun karna ulun muslim lah sudah pasti nilai agama nya habis tu mo nilai moral nya jua ulun ni <hesitation> walaupun ulun bukan orang jawa istilahnya dilingkungan keluarga ni ulun <hesitation> ditanamkan lah mulai halus tu kaya <hesitation> sopan lawan orang tuha tu kaya apa istilahnya amun dijawa ni unggah- ungguh lah ibaratnya itu kita ulun tu tahu <hesitation> kada yang kada tapi tahu jua kada jua ibaratnya secara apa yo lah <hesitation> kecerdasan emosional tu ulun handaknya anak ulun tu besok tu sama kaya ulun rasa yang kaya empati lawan orang simpati lawan orang perasaan <hesitation> malu tahu perasaan kaya <hesitation> ulun tu handaknya anak ulun esok tu berguna jua gasan lingkungan sekitar nya inya tu empati nya ada simpati nya ada kada- kada perlu harus yang disuruh- suruh kaitu nah untuk- untuk hal- hal yang kecil ja inya tu harus tau tanggap nya tu harus peka terhadap lingkungannya tu ulun handak nya kaitu besok anak ulun dan dari abah ulun tu jua anu mulai ulun halus tu kaya ini bujur- bujur ketat banar masalah yang kaya. <hesitation> Tau kondisi lingkungan lah ibaratnya misalnya ulun di jawa ni harusnya lewat dengan orang bilang permisi kah bilang apa kaya gitu bilang makasih atau minta tolong hal- hal yang kecil tu ulun handak tanamkan dianak ulun kaya apa biar moral nya baik agama nya jua baik biar nya besok tu kawa lah memilih pasangan tu yang baik gasan inya kedepannya kaya apa biar inya kada salah pilih pasangan jua karna seumur hidup itu lama jadi ulun ni handak ya anak ulun tau emosi nya terlatih jua kaitu na inya lebih peka terhadap lingkungannya kada apatis lawan lingkungannya ulun handak nya kaitu <hesitation> soalnya memang kebanyakan orang ni kada- kada merasa hal itu tu perlu kaya gitu na sebujurnya kan kalo kita hidup lawan orang berdampingan ni kita harus tau <hesitation> seharusnya itu kita berperilaku tu kaya apa kita <hesitation> lawan orang tu harusnya baik. Ulun tu handaknya anak ulun tu baik beadap hormat jua santun lawan mama abahnya lah yang paling penting tu mama abahnya kai nini acil amang ya kaitu lah pokoknya ulun handak anak ulun jadi yang baik ini nya moralnya lah istilahnya. Habis tu bisi tanggung jawab jua yang paling penting karna <hesitation> tanggung jawab ni susah banar pang di kalo ulun mendangar cerita- cerita dari kekawanan ulun yang bisi anak tu anaknya yang sudah sd ada jua tanggung jawab anak ni paling ngalih banar <hesitation> diinikan ke anak diajarkan ke anak ni mungkin dari lingkungan nya jua anak ni melihat kaya apa gerang tanggung jawab tu <hesitation> amun nya kada diajari kada dicontohi nya kan kawa jua meumpati ibaratnya kaitu.